आज तेज चाल चलन जीवन मा हम अपडू काम थै अपडी हिसाब से मैनेज कै सकदा। जन की टैम पर उठन। टैम कि बचत कन। खर्चों पर हिसाब रखण। इमानदारी से अपडू काम कन। परिवार मा एकता बनै रखण। शरीर कू ध्यान रखण।